Detector cumu ana cumu rewdu e karalawgal ionization (anndude jawɗe ionization bonnde ɗi ɓuuɓri cume saɓi) walla foti elektrik (anndude lampaaji infrared kaccileeɗi ɗi ɓurii cumu saɓi), addana-ɗum alarm so cumu nguu e annda. Curɗe